Lafa tafilatsaky tanaty zariday mazika io zany e, da tena nahita raha tsy fahita. Ny any miteny aby ny raha iabiaby, ndra vonikazo io da miteny, ndra io lala io da miteny, ndra i hazo io da miteny, ndra ny sakafo ohanin-tena io da miteny. Da lafa tena zany ihina ny sakafo iny amin'izay ka mikiakiaky.